Ngone na takdir ne ngone yo fato ene aku ua, sorai nagena jou madihutu yo fato rai, dadi ngone re duga oo waca sukur bato sedaba matorora dofu dofu la ngone na ahu re ena tagi loa se banari, karana te jou madihutu ge ngone na gunyihi koliho.